Ɗum wattaako ɗum heɓa himɓe ɓe ngalaa ɓillaaji pottudu ɓe, ɗum wattaako, gam kon moye neɗɗo e no wa’i, kon moye neɗɗo himɓeeji bo ɗuuɗɗi wonta ɗon, kon moye e miilo mum e nuŋo mum e ko waɗi to yeeso.